Hay, mahay mandrandragna zaho, de zaho koa mandrandrana randrana ma- <hesitation> matetika, de aminay aty manko aloha hoe mafampagna zegny de olona aminay aty sy tia mipegna randrana matetika, de zany no mahatonga anay hoe <hesitation> mandrandragna randrana alongany, <hesitation> akeo.